एक मानस ज्या भास उळोयता त्याच भाषेन चित्त। आणि एक मानस रागाचे भाषेन चित्त जल्यार रागान लोकांकडे वागतलो। पण एक मानस मोग्गाचे भाषेन विचार करता जल्यार मोगान वागतलो।